E ley fina tawa isarael wone hen ŋayrude anndal e dina, e kaŋum e ɓornukiji ciewɗi takotooɗi e maɓe. <hesitation> Ɓe njatorii ɓe cuɓaaɓe e tageefu ngoo fu. <hesitation> Jonnon homo fuu e faamu muuɗun banngal muuɗun.